On ley land the fastest animal that I know of la snake and then they will say uh deer and then even monkey monkey fast when it comes to jumping swiftness. when ley comes to slow animal animal we get turtle we get eh chameleon these animal neh very very slow when they walking ley take their own time to walk.